Pinal Hygge. Danemarknaaɓe ɓuri teeŋtinde ko sosde weeyo welngo, e keewi hawrude e sehilaaɓe e ɓesngu ngam renndude ñaamdu, yardu, e yeewtere welnde.